Naguu indandu itajinero nunro jan cepillo intajininró nonro jani, yan tanjininró la'a kuenta itaji yaka tunru nunu jan chiyakuru nonru jan chiyajininró ndonon iho noni ndajinero uni ichi ndajiniro nduu chingueno ndajinero nanda nunonro ndute en uun kanda huanduja yoni tuu kanaró, nini kua kuani kukikenró nodon kata kajineró xhiunru nuu uni ichi naidido xhunru undu unduján chinamanda njineru chu'u nunro jan chi kuenta atuku va'a nuu ndonro atuku va'a nundu ndon iho tajinero xhukuru ndo iho kuenta chí iho nundutu ndoño xhiluchi iho ñonondo taka ñonrono nayuniñen nunu ndon ihó kuenta jineru xhunru han ño'o iho nundo, ndovajan chi iho nuño iho kuñu nuu kuu kandu nununo iho pero nduyunu ján kunru yunru jan uni ichi ndu juninru yunrú uun ndu'ú.